कुछ इन छिपी फल और सब्जियां छिन ज्यूक हम चयन कौर सकदा छन सलाद दे सकदा छन अंज वेगे कीवी वेगे अछू फल हूदू। डेंगू मत त अरबी हलवा बारकली भी खलै सकदा।